होइ, गोरुवरु स्थगोलिउ निजोर् मलिकोग् ब निजोर् <hesitation> घोरो मनु किनि सिनि पए। हेति, हेति जो निजोर् <hesitation> मलिकोग् घोरो किनि, मने मोरम् कोरिबो जने हेति। हेति, हेति देखुवए मोरम् किनि। किन्दुअ, अच्तुअल्ल्य् मनु बुजि ने पए, किनु मोरम् किनि देखए। हेति, जितिअ मलिकेक् होइ जे एफ्लेन् एजबि, एफ्लेन् एजबि, अरो जितिअ हेतो ई दिए एअल्दित् होइ। हेति निजेन् जे घोर्ले हुमै। अरो, एफ्लेन् एजबि कोलो हेति नेजए, एतो मलिकोग् गोत हुने। अरो, गकिउ दिए, हेतो, जनेके, विसरे जनेके गकिउ, गकिउ, मने किअए, जितिअ गकिउ दिए। हेति। हेति, हेति मोहेतु मोरम्, मोरम् कोरिबो कर्ने, मने मोरम् देखए मन् निजोर् मलिकोग्। <hesitation> अरो, गकिउ दिमे लि मोरम् देखए। तब्, सोत्, अरो, जोदि कोलु कु जबो निदिअ, जितिअ हेति नेजए। अरो, घोर्लो हेति, अहि जैदो घोर् तु सिनिपुअ होइ जए। हेति, जितिअ घोर्लो अहे।